Ra xihlzë, laramaa rcaramaa ni par zaramaa, par iculoramaa laramaa, par talramaa, chi par gyienaz zaramaa ni gyíequïeramaa, ni-ni, nuza za tarantula, ní rniën zic´xuag, ni-ni ra ni queityza rcuadiraní xihlzë pero canzarun´, chi rcuagazaraní per queity zadí ni ranën ztoo lugwary, ranía ni ní rchibiazënu laraní.